Sama halnya no oven ma kalo es bauk nai dalek sona ita kasih kluar Ita cabut henin fo ana noe sona besakkana ita bersihkan.